איך האלט אינמיטן שרייבן א בוק, איך בין זייער זייער פריילעך, איך קען קוים ווארטן צו האבן געענדיגט, און אז מענטשן זאלן עס קענען ליינען און קויפן, <hesitation> כ'האב זייער שטארק ליב די אינהאלט פון וואס איך שרייב און ס'מאכט מיך זייער פריילעך צו וויסן אז מענטשן גייען עס ליינען